د کچالانو یا د کچالو دا ا ا اوږده مدت د پاره د ساتنې د پاره یوه هم طریقه هم دا ده څې هغه په نمجنه مځکه کې هغه په خاوره کې خښ سي او تر څو یې درجه ثابته پاتې سي او د خرابوالي نه یې مخنیوي وسي.